أنا بشوف إنه لا ، كل شخص بينتمي لوطنه وبينتمي لارضه المكان اللي هو إنولد فيه; لإن إذا كان كل شخص بيحدد المكان اللي يبي يحدد فيه اهدافه ويصير إنسإن ناچح وعظيم ، فبالتالي كل الناس بتروح على الدول المتقدمة وبتترك الدول الضعيفة والدول النامية، ما حدا بدو يعيش فيها فبالتالي بيحصل عدم توازن في المچتمع وفي العالم.